Dite a no tiako kokoa noho ny kafe a satria ny dite a dia manome hafanana, rafa sendra manavy koa ianao a de ny dite a dia manasitrana lay manaintaina any am'vatana any, ary ny dite ihany koa de azo atao hevoka.